O'z transportimni foydalanishni afzal ko'raman. Chunki bunga hohlagan yerimga boraolaman. Jamoat transportiga keladigan bo'lsak bu insonni vaqtini oladi va uzoq muddatga borishga to'g'ri keladi.